في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الناس ومع الأشخاص الزين كانوا يستمعون لها يعني كان فيه ناس يسمعوا فيها عن قرب، وفي يوم من الأيام لقاه واحد شجرة في الغابة تقدر تتكلم مع الناس عادي وكانت الشجرة تحكي قصص قديمة وتقدم نصايح للناس وللحياة، وكانوا الناس ييجون ويسمعون منها ويتعلموا منها يعني كانوا يتعلموا منها كل حاجة يعني.